aninn naam akasii suu hoo iniin guyaa hamaa dargeet gar hujii issa suun, namayya arataan akana akana dub rale fudedi woam duniati limlikimsi woansun gul uff hindeinii taa lamesiit woan innin feed ithimaa hoo oduanen odu ininn lila fed itkanaa, woan akanan tuun isgamachift duub aksun haa mawazoo issa garr galchee.